Hei, ndu'u thana, free will hitu, ndu'u thana zelen a'an iya. Kavaan keni ndu'u thana hei kan neitura niya, ni lozoan kanom dan depoan diklo dan an iya. Hei tiang i a'om lozoan, a'om, kan neitura niya mazi kan nu lepa thu oi hitu atra pera niya, hei ko vela mi, ko vela mi patian hitu kan nu lepa an iya, an thu oi jan patianin boka ini min malsan bongdo na niya. Kavaan hei tiang ndu'u thana nei mazi poni se, ko kan nu lepa thu cho kan oi tura niya, tra ta kan kan lexa zelen na kongaya, ta ta kan zelen kan hunde tra ta kan mantein, tra ta kan lexa zelen na thop na kan neitina du, kan muil, kan chungkua, tra ta kan enkul teina tura niya. Ni lozoan kan ndu'u dan danin kan om choan cho, na kina i nchir na kan neitona, kan nchir son kan tana hara sabok tona, na kina kini le kan nchir na vava, kan nu lepa chunga, kan bumbon, bumbon poni maiz tea, kan tumpo, kan tumpon poni maiz tea. Kavaan hei tiang nda neilu na durin kan nu, hei ndu'u thana, a'om lozoa tra mazi kan nu lepa thu depo oi durin an ndu'u danin kal thei boko toni.